औ जइ दो पहर का समय डार्केबिहोला । और मांग पांच मिनट हाले खनक भनुक। ता औ मागी बंदा जो की जय भाजो।